हम जू भोजन ग्रहण करदां वू भोजन हमारा शरीर का वास्ता ऊर्जा, पोषक तत्त्व और सही जानकारी प्राप्त करोंदू। सही भोजन करना से हमारु स्वास्थ्य बेहतर रंदु। और गलत भोजन करना से हम थें कई प्रकार की बीमारी ह्वे सकदिन। स्वस्थ्य भोजन करना से हमारा मूड मा सुधार ओंदू। रक्त शर्करा थें नियंत्रित करनू आसान होंदु। हम थें अच्छी नींद ओंदी। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मज़बूत होंदी और हमारी हाइट भी बढ़दी।